انا اشوف انه مادة الادب <hesitation> او دراسة الادب مفيدة للناس اللي يحبونها، ولكن هي غير مفيدة للناس اللي ما يحبونها، لانه الناس اللي ما تحب الادب ما حيفهموه يعني زي ما هو مفروض ينفهم، فما حيعطونه حقه، فحتكون يعني ما لها لزوم وما لها داعي وما لها فايدة.